Vending mashine sunii ak ishin huji midaasitu. ishinii freezer fa tumiete, won dugatiatif iyoo won nyaanoa fa freshi keetie aminen tempreture feden suut duminenii ishiinen saa dibi, wondibian midaaseni won chochole aminen wofa gadbuusen won ak tray ya fa.